जीप जीपर गबड़ो असू बाने की। <hesitation> जो पीठा जोर एक पाणी लेले तेर उपर काई चे। काई डिजाइन के साथ उसा कलोर कर दे। अते तीन पुछले का ते काई तेरें काई डूप भी दे। यो ते चे पुछले काई ती जो रंग्रो तेरें तो सत्र हो जाए। अते काई तीन काई सुखाड जाए। अते काई तीन रेपर प्रेस कर जाए। जिसे की चे रंगीन ने भारू कड़कने चे तेर सुन्दर्ता बढ़ जाए। ने चे सस्ता रहे पुन चे अते काई महें गाई जाए। शुबू पुत्लियान काई डिजाइन चे। तेर काई रट ने यूसब मापे ने एक कीमत ने एक डिजाइन चे थोगे ने हसा करें। पुत्लियान ने रंग करें। अते तिंदरे उपर प्रेस ने गर्दे हसो करें। अते तिंदरे उपर रंग नो हावे ने अते हसो करें होई जाए।